لتغيير حفاضة الطفل اول شيء يتأكد من غسل يديك قبل ما تبدأ حط الطفل على سطح آمن زي طاولة للتغيير حفاضات افتح الحفاظة القديمة ونظف منطقة الطفل باستخدام مناديل مبللة او قطن مع ماء دافئ بعدها ضع الحفاظة الجديدة تحت الطفل وارفع رجليه برفق واغلق الحفاضة بشكل محكم واخيرا تأكد من ان الحفاضة مريحة للطفل